Aran ni tomi fuɗɗi e jangirde ko nden makaranta bo Miɗo yiɓɓo ɓeydaaɗe e keɓe am jooni, ɗum ko waɗi mi faama tuma no waawi waɗde. No ndaar mi wi'a jooni ngam mi waɗa jokkude: A jooɗii maa mi ngoy ɗum ɗum ɗoo ko feewi mi waɗa faamii tuma mi haala, miɓɓo waɗde ɗum waɗde eɓɓe e teewal maa seeda.